راح أجدم في المسابقة طبق خليجي تقليدي بس بطريقة- طريقة أنا أكون مبتكرتها، يعني متل إني أجدم المحشي باللحم والمكسرات، وأسوي له صلصة خاصة، عشان أعتقد هذا الطبق بيعجب الحكام.